اتجيب غلاف من أي محل مال هدايا، تقلو اغيدلي غلاف مال هدايا - ترجع اتجيب هاي الهدي تخليها بنص الغلاف بالضبط، وارجع تطوي الغلاف عالهدية بشكل متناسق من كل الجهات - ترجع تلزقا بلزيق وهاي هيه